Laha zaho ro mahare tampoky, fa hanam-bahiny aho, nefa an-tsasany avao, antsasa-dera avao ñ'anañako iketrehako sakafo hariva :-Miketriky aho hany noho laaoky mora masaky, manahaky anizay ñy fiketrehako hena ritsy, asiako ro mazava kimalao, na miketriky potikena aminy legimy aho, na miketriky aho potikena aminy poivron ;vita ñ'androany, masaky.